Makanan yang dapat percaya meningkatkan kekuatan tu biasanya tong jaga makan nasi kuning pagi-pagi kalu memang mo pigi beraktivitas kaya mo pi di kabong nae cengke deng nae pala itu biasanya harus nae makan dulu nasi kuning baru dia pe nasi kuning tu harus ada depe tempe tolor dabu-dabu itu memang paling nikmat <hesitation> ada juga biasanya orang campur dengan e ada orang biasanya makan kasbi pisang deng telor rebus saja dong bisa su bisa pig karja karna itu memang untuk kase kuat tong pe kekuatan kalo saat pi kabong nae-nae cengke deng parut kelapa dia pe cara pembuatan kasbi deng pisang tu sebenarnya banyak kalo pisang tu biasanya ada yang dapa goreng ada yang bisa rebus ada juga bisa bakar deng goreng rabus deng tamba bakar tu memang bisa campur deng dabu-dabu apapun apalagi dia pe dabu-dabu manta kalo kasbi rabus tu biasanya campur deng gohu kalu memang gohu deng kasbi tu memang tapar paling enak.